Ao ny pomme de lenette, ao koa ny pomme d'appi <noise> ao koa golden, ao ny poma varimasaky ny fanaova azy zay andrahoa i poma igny, lafa vita ketriky i alay tao la potepotehy amizay,